ما بعرف ما جيت فكرت بالقصة من قبل أنه طيعان ام إختفاء، لأ ما بعرف، لكن أعتقد أن كل شى إله مميزاته، يعنى طيعان فينى أشوف العالم من فوق، لكن ممكن استبدلها بالطائرة الحين، الإختفاء <hesitation> ما بعرف يمكن بختار الإختفاء إى الإختفاء.